Gn'amboa zany gne gn'ampisehoany hoe miraikipo ame tompony izy e da magnaraky e tompony amize andehanany agny sindraiky izy da ohatry hoe magnatitratitry an'azy alohaloha agny da avy teo mipody, na ohatry hoe mandeha mividy raha igny olo igny mandeha ansiragna, mandeha mandeha ame vary osy agny izy da magnaraky anazy agnyizyndre ze andehanan'igny tompony iny da igny koa gn'ahitagny an'azy.